Germany haste khe belai no telkar jaga tei jaga jagao borof bo klai o. O hasteo hatai rwgwui kisa tei belai telkar jaga rok tongo. O haste o bo march ni tal o no kwchangma ni simi bosonto fai o. O haste o dui ni simi dosh degree celcius jora nokbar o kutung tongo. German ni berlin hai jagao puila march ni sal o bo belai telkar. Dokhin germany jemon munich hai jaga o puila bisi o telkar wngwui tongo. Poschim germany jemon cologne tei frankfurt hai jagao sal o khe kutung tei hor o khe kwchang. Piathago chwng sai mano je germany haste kaisa telkar jaga.